لو كنت مضطر أختار عمر واحد لبقية حياتي كنت بختار العمر في اواخر العشرينات او بداية الثلاثينات لانه في هالعمر يكون الشخص في قمة نضوجي العقلي والجسدي وفي نفس الوقت عنده طاقة وحيوية للاستمتاع بالحياة وتحقيق اهدافه فهالعمر الشخص يكون تعلم من اخطاء الماضي وصار عنده خبرة في التعامل مع التحديات وفي نفس الوقت عندي فرص لتحقيق احلامي وطموحاتي.